د لایت سویچ د بریښنا جریان کنترولوي تر څو البته د لایت فیکسچر ته کله چه دا فلپسي یا جریان ته اجازه ورکوي یا به داسې یې چه جریان به قطع کیې. دا ساده میکانیزم معمولاً په کورونو او ودانیو کې د رڼا د کنټرولو په خاطر استفاده کیږي.